Allora il mio ricordo d'infanzia preferito? Se devo scegliere un ricordo d'infanzia <hesitation> che porto semp nel core. Direi sicuramente 'a domenica d'estate a mare, cu 'a famiglia. Era una vera e propria tradizione. Appena arrivava il caldo 'a domenica matina ci svegliavamo presto e si partiv. Ngopp 'a machina tutt quant insiem. C' stev 'a nonna, steven 'e zii, 'e cugin. Era 'na festa. Andavamo quasi semp allo stesso posto mi ricordo e appena arrivavamo si sentiv subito nu profum 'e 'e salsedine e libertà. Mentre 'e grandi invece cercavano 'e parchegg, preparavan 'e cos. Ij e 'e cugin meje correvamo subito verso 'a spiaggia. Erano giornate, erano jurnat semplici ma bellissime. Giochi con la sabbia, 'e prime nuotate, 'e risate cu 'e cugin. E poi che te lo dico a fa. A ora 'e pranz mammem purtav semp 'e panin cu 'a parmigian 'e mulignan. 'A frittat 'e maccarun. 'A frutta fresc, che solo lei 'a sapev fa accussì buona 'a parmigian. Il profumo già m' facev girà <hesitation> 'o profum facev girà anche l'ombrellon. Però stu ricordo che rende così important. Per me nun è solo mare o cibo. È l'atmosfera, l'unione d' 'a famiglia. 'A spensieratezz. Comunque la sensazione che in quel momento niente poteva andare storto. 'Na specie 'e magia. Oggi anche se sono cresciuta e 'a vita è comunque diventat chiù complicat, ogni volta che vag 'o mare sent l'odore d' 'a parmigian. È come se p' n'attimo riturnass là su chella spiaggia. Con il sole in faccia e 'o core legger. Ecco pecchè chist è 'o ricord 'e infanzia mij preferit, pecchè mi ricordo chi sono, arò veng e tutto l'amore che ho ricevuto da bambin. Anche pecchè c'era sicurament chiù spensieratezz, giocavamo cu 'e cugin meje. Facevamo subito amicizia cu 'e creatur ca truvav ngopp 'a spiaggia. E invece oggi magari t' faje meno paranoie, meno prublem. Si t' sta buon 'o costume, si t' si ingrassat, si s' ver nu poc 'a cellulit. E quindi <hesitation> molto spesso manc c' vaje.